Edhe pse jam femën une di qysh me e lidhë kravatën. Kur jom kon e vogël kom pas qejf shumë me msu qysh lidhet kravata edhe babi jem m'ka msu. Edhe qysh prej atherë e di qysh me lidhë. Njerzit që i kam përreth nuk majnë kravata, se edhe punën e kanë të tillë, nuk kanë nevojë me vnu kravatë, veshën ma sportiv me farmerka, maica, kmisha t'thjeshta.